मजबूत पासवर्ड बणोनू थै हमथै कम से कम बारह अको पासवर्ड चुनण चैंद। जैम हम बडा अक्षर छुटा अक्षर संख्याएँ स्पेशल सिंबल यू हूदा ऊथै हम इस्तेमाल कन चैंदू। हमथै अपड पासवर्ड सामान्य नी रखण चैंद।